E raha zakain'olo piso nefa sy da tena, sy da tena matoky lôtry evao aho magnano akô piso mity any pisone mpanosavy za i, e piso koa mahita fagnafagnahy rasy, gne piso any oe misy arety, mamindra arety za i, nefa io aza ako raha, ko raha mahasalama avao e fahitako anazy aloha sy mbola namindra arety tam ta- taminay.